Kimchi io zany da hany malaza amindreo agny da ao avao koa i boky, itoy koa zany da hany amin'ny sisindala fe malaza amindreo agny